﻿An saii fanni ma ɗakwaro tingenta ɗakwaro ndagei, zana ka kanga'i yanɗanku ka ɗakwaro 'yan tuku ka fatiya <hesitation> yawwa ini eutinki mizici dicike ya kamata buqatani die buqataci ɗeneko fanni sabulu ma wanki waɗa mahinna cika mendai maɗan kare ma zuci zuwa anka memma kumo zuwa anka kare maw shafa-shafeci ka anka wayacii dai ma anka kwalliayaci ka anka sitiraci ka anka lafiyaci dai mizi nanjawaka 'yaci yawwato dicike kamatikau memmandike mizi ekaciye to dicimake ci eni yau tinagenta ɗakwaran dama dolai ka biwadi kwa yaƃa ka biwadi kwa ina tam dole a gabaita utu ka lusunma ake yab'yaka yaƃi ballantana qaburun ammani tingenta dakwaro seka eu haquri ka euhaquri baiye na inabai dolaide kai ka tingi a kwarta mizi ka dafe da ka yaƃata ka mizibai mun dole seka yaƃattiko ammani kuyaƃatansikaye suke wasa da dariya ko watsasi waike giɗmenti ka ka ehkuya a zumbulumbai yawwa kurene kaye ah wane kaza ku eh zita tuku ku e jaga baɗakaye ku eeh zita tuku ku e miketuku, ammani indon yaƃatetika rai kaye i haquri. ah ka menwadibai yawwa rayuwa ma duniya dama a kasantikau kuti dole a rayuwa ma duniya ka ɗafre da ka sa2a kangamu kabai kan qaba nga ibai tunda kwatina enta ɗakwaram dle ku sa2i kan nga'ia rayuwa ku le ya2i to ya2i an dita dama a rayuwata sheɗan kan dole se reneka a barakutuku ko kundalako kundalabai kuma ko kwatam inta tam waya dole dowodi se sheɗan reneka a barakutuku ku en kuya2atanku amman kuya2atankaye yakamku zabe a zumbulutukubai wai ke watsasi kue kawa ka zirattuku kue miketuku kunai nga shari ka nzafa'e kan nga gid nga mentabai da yan nga euya2i yawwa shine dita tingenta meman kamatuko a rayuwama akato tingenta ɗakwaro yakoo numake ya kamata sa e ehko a kata tingenta ɗakwaro inimake sa eyy, amman wodi ay amna janeci sabulubai, na janace kare a lawacibaina janeci <hesitation> kare lawacin ndeneka na janecibai, dowodi cala riya ca eatu wano cindetu se ci ene riya eh cin detu sanan ciwe ma waɗa mazu bocima citingi ci tai <hesitation> mizi'i buqacitaye ci kuɗ kaye dama dicima ci kudu <hesitation> cin ndala sebai ci bu'a tissakaye dama cin ndalabai. <hesitation> ﻿Duk a rayuwa ci'i dici'i tambai <hesitation> a rayuwama duniya dici ci eu kunikaye dama cimaci eka kunika alhalin tambai, dici'i lawaci ka lafiyabai mizili na kulatacebai, baiye sakulatekanni kace iye aimemman innimake raini dalaye ke ai dole ca'yani <hesitation> ci enibai a katamiya, zayane caka ɗakwarai ka inim dama a kata kutibai waike tingi eh tingenta ɗa kwarni kuma waike eh haquri kan eh kanzafa'e him a rayuwa maduniya an ka'eh haquri kanzafaka baiye na'yatabi, ba gefema sai hakauri ballantana tingenta ɗakwara men do mizito ammani ka eu haquri baiye mike a rayuwa inabai sede ka e haquri, tingenta duniya duk waike ma rayuwa ma maliki yaumi iddini an waike eka haquri <hesitation> a duniya mandagai an ammani ka eu haquribai na 'yatabi dole tingenta kwarta muzimu cautaka kwarta mizimu cautakau, cautakau kuma dole ci tingi don iyaye cima tingankau yawwa nzanekai dama akata kutine ko dole ya kamata ci tingi yadda 'yayeci yankau make dole ci ee eh dole ci ee dan zane kai akata kuti, tingenta ɗakwarau kan waikema dama ya kamata a kata zanekai akata kutim dole ya kamata gomake ci ey a rayuwama duniya 'yan haqurine tingate kauga a kwarta mizi ka nanka haquribai ka tinge a kwarta mizi bi don to memman ci mayika mizi ina 'yacibai. ﻿Dicima memmandi cimyikau ca 'yanibai to dole yakamata waike e haquri kanzafa'e don tungenta ɗakwarta anca'an tingatekace cin cindalatingena a kwarta miziciye haqurine kawai ca ina a kwarta mizici ci tingi amman indon citingenta da ɗakoro da ci e haquribaiye ca tingebai don tingena ance haqurine tingeka waikea kwarta mizi, ci mayu menna 'ya cibai <hesitation> anka bata zani wodina 'yacibai, anka bata kare wodi kare wodi man kamatika a kwaci na 'yacibai <hesitation> dowodi waɗa ma bocima mizi'i ma ecibaiance gidi eutaka ka fizayema mizi maye kaci ka waɗabi sedai ci dafi boneci a rayuwa ci ɗafkaye da inima ka zunibai <hesitation> in ci eu haquri baiye ca tingeci a kwarta mizibi, ca tingebai sede haquri ammani tunda eutakau haqurine gaɗ wai haqurine gaɗasi dole se ci e haquri tinda ndagei zene tika a zutukam titane ndagei na yayaku, amman de mu'yaka fata a rayuwa ndagei iletum sau'i ndagei tagayya remu wahalatumu ka dumu ka'yanuwa ka mizinotum ka lewaitum ndagai iletu sau'i ma rayuwa a waike <hesitation> ammani rayuwa an ndagai ilemu sau'i dika an ka akata wahala kam wahala yan kan ka akai ka eu talle wadibai ka eu membai ka eu bu'ata an deneka dowodi naira baɗma se gagarecisi ci teɗun gayema a seɗafai dama ina inimu sakakai kenam. ﻿Al- halin cika ka'ibai ikaye wodima ko saka ka'ima sa baracibai, me ai duk da ca kuya cika ka cikamencibai <hesitation> dici an ke cindalabai a rayuwa ma duniya cindalabai bai cindalasiye ka waɗin nga kuɗ ndalantu tami aitamun ka waɗinaggndalanti kabai in nga kuɗ kabai <hesitation> wahala muka ka kuɗ la wahala mulandalantuko kanga de a rayuwa ma duniya kilama naw na na ndalata ndagai ay nzene munaka ande akata dama waike kam tazene ko sazenesa awaike amma wodi kala tamiye dole wodi na kale tamibai dama ba shakka nzeneka a katau kuti ammani wodi jan ɗauka ka sau'i a kata man zafale wodi canna wodi na bonai shamanzafale bai jan wodi cinakai cida ca wahalaye jam muci 'yalai akata manzafaci, jan cina manzafaci iye janci tisawe ka muci duk a rayuwa dama kuti, to ini zabkau mu roƃako ndagai iletum sau'i a rayuwatum maduniya, kawa ance menna ina rayuwa kawai ndage iletum sau'i ndagei dai ta sanya temu memmandi giɗ dai ka santuko <hesitation> anca sawafa zamfara bel, zamfara waɗi'an mu janka a dubu belu harka jaka <hesitation> a dubu belu ka ɗari kunu duk mu jananko a rayuwatum to ndagai da iletum sau'i, ndagai iletum sau'i a rayuwa ma duniya ma maliki yaumidi <hesitation> tingenta ɗakwarankan dama waike menmtasi a rayuwa ma duniya se dai haquri kawai tungateka ancan men dade in da daga taka mendaye ﻿saide tinga tekate na kwarta mizim kam haqurine tinga te kate, amma wadin kam tingatekase tabbas na tam amma wadinkam haqurine balle gid mam ma auye 'yan ma sede haqurine kawai mandi na kasanta ɗicin ci e haqurinkam sede dama lineci e ha'urici kawai cin ndalatingena ta kwartamiziye, amma bawai na tambai taingentum ma'auye tumunkam akata riya tumun kamba wallah tingate kace na haquricine ammande haquri ey gam kumandagai gaɗti sanyataci zumbulunci ma ina haquri yawwa ndagai ma tame cisi dama ha'urinkam ka eko ammadai ndagai iletum sau'i ka dumu ka 'yayetum, ka memman ndagai jarabumunakau mu roɓa kandagai iletum mu sau'i a kata rayuwatum, yawwa memmam muka 'ka'ibai, ke ndagai tan jawaka inatum sau'iye talletum, yawwa dumma kemun dalamukali sau'i a rayuwatum ke yadda munyi ke 'yaka walwala ke dumma ke mu wai mu'ey yawwa dumma ke mundala murai a sahu ma mun <hesitation> dowodi basama ci walika ci teɗene ma naira baɗuye to cin dene cikiye to mun can ka daba rayo ma hulaci dama dicin daci nanta teɗa basau <hesitation> kabo wodi ciwalika bis ci teɗo ci teɗeneka aro ma qwayinye to na caka hulaci dama dici ci nanta kuya <hesitation> alhalin cika ka'ibai dowodi, qwayim ma'ile esu ciwaka sawaye cala ca etu ka barema a riya qwayimma ile 'yasuma se gagarecisi <hesitation> dowodiye ci de a kata bin jan ci'yase, ciyaskaye kafta jane gunaima janka kafi ma ɗale a gabima jan ka kaibai <hesitation> dowodiye cafama gunain ka ka'iba mandi caƃala a aka gabi to ka dama bai mike dici a rayuwaci dowodi ca cam roƃa shitai ta roƃa manai giɗ ma bal agabicci waike seci roƃuka kagi mu n to ɗici anna inakara ca fate ka kata munbai <hesitation> dicike a tamuncibai <hesitation> dici ke miziyi ecibai amman dai giɗ ca haquri <hesitation> an ca ina yadda ɗafakana an da nandala walabai ka kwarta mizinam, ano ka kwarta mizina enasi tamum, to kwarta mizi an dole ci tingi a rayuwaci ko ci kuɗ saka ma dole ci wali citingi wadi <hesitation> to cinjawusikautinda ci caka lewai cin kawai, ndagai ileci sau'i ma haquri kawai in can jawasiye, ammani ina de gid ca ca man nga dai gid damekane bai ina tinda ndagai ilenena ka sau'i man na danganasi azumbulunau, ndagai ta gaɗtenaɗi dan gadi a zumbulum dole de ndagai ta, ilena sau'iyi tunda kan har na jauka ka haquri ma kutim ndagai ta.